Hande nekudae uzaa namee yesida ugayi. Na- mmh! kibwando, ukida ugayi na samaki, nawe mbisi wako tama nanii dagaa thita kujikaanga na mafuta. We msunga akimchemshaa dela ukamue wanaugea nazi ukanda ugayi avo. Kwahiyo kande nikulayo ni ugayi na msunga na dagaya.